Áh ñin puo tzá cúh tóh áh joh láh soh tzá kóh kuoh joh main naum tóh laig aig muoh éh ba maing naum tóh puoh tzi puo noh ku tóh koh muoh jóh shia tóh tzá óh la góh gi oh éh ñih puo jóh aig muoh tóh tzá aig tzáh oh cha tzáh áh jóh la loig náh kóh noh áh ñih puo tzá áh jóh la laig aig muoh náh puo tzá, puo tzá mouh shiu tzá éh-éh li noh saig shiu tzá éh oh tzáh jo báh no sia li láh li lah éh toh cha tzá jo puo ku toh jóh oh táh soh tzá óh áh joh loi náh main tzá tóh kó áh puo tzáh ku tóh.